gomma ni mi laato toni e wodi dole, illa tawe e mi wodi annal kosafi kam, immani mi laato ɗo wodi sembe mi kokkami sembe mi kokkami dole <noise> ko ngiɗi mi fu, miniminaiyma komi. <noise>